Ia, manan̈o manan̈o fety taôm-baovao izen̈y reo. Anisany fety ten̈a maventy amy ireo izy io ireo Vietnam àby io. Avy eo koa izen̈y manan̈o fety koa izen̈y reo fety reo razambe ndreo taloha avy misy aodia zay lamba ndreo fanan̈ovan-dreo rehefa misy fety.